په افریقا کې د نایجیریا پخلی تر ټولو رنګین، بوی لرونکی او خوندور پخلی ده. نایجیریا کې ډېر استعمالېدونکي خواړه لایام دي. دا یو ډوله خواږه کچالو دي، کاساوا، وریځې، لوبیا، د پام غوړي، مرچ او شنه سبزي ډېره خوړل کېږي. مشهور خواړه یې جولوف رائس، سرې وریځې دي، چي له بانجانو، مرچو او مصالو سره پخېږي او ملي خواړه ګڼل کېږي.